Ta jonngay ta sa'ay omelette, artu pusa ɓoccooɗe maa, ta pusiiɗe se gaɗanaade lanɗam, se iirta ɗam nanantira, se keɓa sa iirga maa layɓaanga jowa nga to hiite ngaɗa nebbam. to nga fooyi nebbam ɗam fati se lawloɗa ɓoccooɗe ɗe, ngadda buta maa ngaɗaɗa gadda hakoji ma e ko hori pat lawloɗa ala ɗum ɗum sa'o ɗum ɓenda